<hesitation> man yedeni nyaunen ishinenii woishin wol wamish fet wondibi wolin hin yetuu ishineni man yedani gururti gurur yani kaa akii yani wamicha yani nyau nyau akan wolin yetti. dum nyaun dib yette wamichum akanatin wol wamtii ishinen akum sareni ak sareen wot dut wotii gururte akas wol wamte wot duftii.